Vajina iona kuva'a taka este taka pieza nuu yinu nuna este onre atuu, atuu este kava'a ñuu nunu chí atuu kununi onde nute ndakaka, nu ndono najiu ndakuna koñu nunu na'a este kundete ichi kunte ho onré atuu te onre atuu, nakatuu vidrio onre nakatu tuchi nakuu va'a este <hesitation> llanda kuna kuta chinama kuni nakaka anuu hu onré este, vedaguu nama este kunde kanuu ho nama kavanuu ndono huajina ihona kuu kava taka este pieza ndutaka ndano'o, este ndo'o jatuu xhe'e este nuye atuu vanuu chi atuku kanda nochi nuyee este kua vata ka'a este pieza nuka vachí, junde kuu kaka kukaka nunichi noi ña'a atuu kavate atuu kuu kakava kakavachi ndikanuu ndono ste nunujaxu na'a kava nuu nuna nuu nunu chí, ku este kute ndakanu ndunu este vanjuna nakuva'a naka yu'u nunu na na este nakuva nuu ka kunuu konró na njujuina ndukunu konró.